A ka a soto le, a ka soto jee le, ntelu le buka a loŋ doroŋ bari itelu danmaalu wolu ka a loŋ ne, niŋ i benta,-------- benta daa woo daa, i tanbita ñoŋ na daa woo daa, i ka a loŋ ne ñiŋ lafita ñiŋ na le, bari hani ite faŋo ye a je, i la sitiyasiŋo niŋ i benta damiŋ, i ka a loŋ ne ko ñiŋ, ñiŋ lafita ñiŋ na le